Oh yaku mino tongko ko kai sedap hi ko- ko nisea sinantangan, ih iginaro, sia marisean, sia worasalah woku ki abis lani tuokei kuman sedap, di kei ureh kanaika sedap ikuman kasih kanai sedap kinese siwoh situ.